Ikho wuchimie ari piele mie yurro einn ighieri isheh ifikie mu ari kienn jie-jieh leh bum meieh eteh ihieh ari lur leh biele leh jie ihieh luleh ari mie biele mu ari fie kieh muieh hieh kie wuleh kieghkiepie chie |chie-chune biempi adeh ari telokie nne leh adeh ari kie lyieh ileh lehfienu, ichie-chu ni mpi adeh teh-tehiel fine na, igeh teh-leh adeh, i kowu adeh lehyele ileh ihieh mie tobkieleh kwu mie mar nwarr ihieh mie marteh nwarr ihieh biempi abie bieh bu ro mie lyieh iluimieh leh-bie ngeh ni buib anbrikie bue mpi abie ari ipie benne aribiekie iteh shie ne|shie cen-cen ihieh pie mlehlumu kie gehkie pie chie |chie-chuni bie mpi adeh teh-teh leh fie na ihieh mie tukie leh wu mie ma nwrr teh mie maleh nwrr ihieh bie mpi ari biebiuro mieh leh lyele ileh mie leh-leh bie nghri biubo nbieri kie bie mpi aritur ilyium lehyele, ari pie benni ari biekie, iteh, sha ikinn-kinn